Raha aty amigany zany alongany hoe in-droy akeo kivà magnano fanazaran-tegna, <hesitation> andro mandrainy izy ah mangaraka ny tompogny mandeha mihazakazaka an-dranomasina, de <hesitation> tolok'andro akeo ah, miregniregny akegny de ka raha zany na hariva aza de ka raha zagny.